Nku'tpatät pomniwi, nku'tpatät säkjinh, nku'tpatä't mo'tzupä, tambien nku'tpatät'ijna waye'ji'k, nku'tpatät tzutz niwi, ti ensalada'ji'knhtumä, y nku'tpatät jalapeño tambien caldoji'knhtumä u salsaji'knhtumä.